Nuni natu vina ja kaa iiri yoo, yoo noviembre kaka’aturi jii jena’ari yua chii vina ñu’ni chii jaa ño’a ya’a chii vijii sa’a ji ja inichii vijiin sa’a ko nchaka ni’ni xaa sa’a. Tee nu ni ka kíví kua’a níí takaga yoo, nu ni nteja’a ni’ni xaa sa’a ja kuu yoo abril, ja kuu tiempu sua ni’ni xaa sau luli tee casi tua kakenta xaari jenari jii suchiluli chii kaa kii kue’eii ka ki’i kue’e jena’aii casi kaintasuri jena’ari jii suchi luli.